Choco oa chi ndivɨ quitian tu queta i tu jiu ti niu yee yee quitian ndivɨ pedasu te ndevɨ jun yecui yeranguee ndehe quitan yehe ndehe te ra guee ian quita yehe na cachi yasuhu yee nahin tu caa ta iti na cachi carrear quitian nii ran guee nda chucu tindivi vehe tindee ni ii listu quitian e nduu queta jian tuu yee ndio ujun queta yee a tu yee cha queta he niun gueni i iti carchi yee bibu quitia jundaha nducaia te ndiu uhun ian guendo ca.